هي إن أنا أصحى بدري <hesitation> أشرب فنجان القهوة أول ما أصحى وأقعد في ال- <hesitation> في البلكونة أكتب مثلاً الحاجات اللي ورايا والحاجات اللي ناقصاني وكده، وأشوف برده لو في أي خاطرة جات لي أقعد <hesitation> وأنا يعني بسمع مثلاً الردايو على الشيخ رفعت أو مثلاً فيروز وهكذا.